ध्यान लगाना की मुद्रा में आपणा दोनों गोड़ा भिड़ा कर प्लागड़ी मार बैठनो चाहिए। बिका बाद में दोनों हाथ हूवा झुका आपका गोड़ा माथा मेल देवा। हाथ मेलण पाछ मन में ओर किन्नी चीज़ रौ विचार करौ और वां ना एक शिद्ध में भगवान रौ ध्यान लगावनो। मीनक बिना आसानी ऊ कर देवा और व्यायाम रे कम भी लेवा है। मीनक जना भी जल्दी उठो जया तो दोनों गोड़ा भिड़ा करण दोनों हाथ बिन माथा रखण आपणा नेत्र बंद कर रौ आपणा ध्यान लगावा है।